ഏത ഏന്കല വിമനദ പോവന്ദുല നേഗിരിഥോന്ക। ഏന്കല ഇഥേ ബേഥ ഏക്ലേന സീതി ഇതേ തഥിദു। കുലോന്തു ഏന്കല ഗ വിശയ ഗുഥുഛു അപഗന്ദ। ഇഥേ അ നിജവയ്ന സീതി ഏദനോ ഹൈ ഏന്ക്ലന। ഗിതബഥുത കിഏനുഏ ഓന്ദി ഏന്ന സീതി നികല। ഏന്ന സീതി തഥിദു കുലോന്തു ഏരിന്ദു അപഗന്ദ। ഏന്കല അഏത ദൈഥന പനുവലേന പനുദനന്ദ। പസ്തു അഏത സ്വരി കിഏനോദു ഏന ക്ശമിസി ഓന്ദു। നികേന സീതി അന്ദു കിഏനോദു ഏഅന മുലു തഥിദു। കുലോന്തു ഏഅന്കു ഗുഥു ഇഗ് ഇന്ന പനുവല അകിലേത। അകിലേത പനുദു ഏഅന തഥിദു മുലു കുലോന്തു ഏഅന। മുലു തഥിദു കുലോന്തു ഇഥേ ക്ശമിസി ഏഅന ബേഥ। സീതി ഏക പോവേ ഓനേജിമ്സേ ഏഅന തികേത ഇഥേ ഏഅന। കരക്ത ഇഥേ ഛ്ഹക്ക മനുപേന ഏഅന മനുഥ। അകിലേത കിഏനോദു ഭുക്ക നികേല ഏന്ന ലഗഗേ ഇഥേ। ഏഅന ഏന്നു ബേഥ ദികിത ഇഥേ। ത്രന്സ്ഫേര്മനു പോദു। ഭേഥ അകിലേത നികേല ഏന്ന വോലുന്ദു സീതി ആദ। ഏക <hesitation> ബോദു ഏഅന ഇഥേ ഏതന്ദ പോവുദു। ഏന്കല ഏന്ന തികേത ഇഥേ। കരക്ത ഇഥേ।